wu china shi minu kan te ti kulimmo, an ɗoƙƙi chukkulug ma shukko minu ta penccho shau, minun penccho ɓorong, minu penccho moɗɗo, minu pencchojura, minunpenccho ƙontulog, minu penccho turbo, minyu dangeh mommo wuchina shi minu chishi. ma fonna shi minda yuwani ti mina minda iccho rumbo shau minun dinkon ɓokra fukeg ti shigki, bokra fukegh minu yishi ka yashi jura kan doƙoon shoron fukegh ti ƙui kan ɓullo-ɓullo yishi pang ka jurai ɗingo diɓɓit ken ɗingo diɓɓit pattonshauii ta andoi minu ndang yu kondulog minu yakko yashi jura minun ƙedon doi ka amm nonoo minu chinaa, minu ndang appo kumpam minu appichi kumpam ka juraa kan melpo mommo mandi we chinai minu uppishi ta sho-shoo ma uppina wattu landi na kishi rogo ma appuko kooshina ƙui ma sherƙo nɗiƙi, minu shadurumbo minu middo ya shaabi kan yashi juraa shombowe yishi ka kumbam yiddishi ka yalam jura, manni turbomida fundo shin yohgn ma shin ichinii minu duccho are minu lii ti wuci ma niƙo minu teɗon noono ma niƙo minu shadu yashi jura minun kedon shikkiminun chinaa, yintang minu yi shukko-shukko, shukko-shukkommo minuyishi ka yashi bwe, ndang yakko yashi bwe yankon kan yashi jura kedon shabi nshukkishina ta mandi aalau we nlii ti wuci ma nigo minu fudi diko wuchina minu ndi chinaa.